نحب امتلاك مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة لإن الكتب تعطيك فرصة للإطلاع على أفكار وتجارب البصر عبر العصور من خلال المكتبة تقدر نغوص في مختلف المجالات سواء علمية فلسفية تاريخية أو ادبية ونوسع مداركنا بشكل غير محدود، أما المعرض الفني الشخصي رغم جماله فهو محدود بمحتوى بصري بينما الكتب تفتح لك عوالم فكرية وعاطفية.